Gne sasany moa zany da mampiasa jumbo, raha hitasika le malaza io fa sy raha mampahasalama loatry zany izy io, mampiakatry tension zao, fa sara an'azy zany atao saosy sara avao izy, tamatesy miaraky tongolo, da la ohatry ka tianao, asiagny sakamalaho kidikidy, asiagny asiagny tongolo lay izy mahamagnimagnitry an'azy sara, da igny amin'izay gn'aniny fangarony amigneo, aniny ridritry sara, ohatry zao mahandro pomme de terre anao asianao an'i zay defa izy zay ka, defa mampasiro an'azy, mampatavy an'azy zay.